अर्जेंटीना गौ मांस के लिए प्रसिद्ध हवे, दुनिया के सबसे बड़का गौ मांस के उपभोक्ता अउ निर्यातक भी एहि हवे। दुनिया के पहिला महिला राष्ट्रपति भी अर्जेंटीना के रहिस अउ दु सौ पचहत्तर टो झरना हवे ए जग।